हां प्रौद्योगिकी सी बाहर निकलना और दूसरी जगह आपडू ध्यान लगोंनू बहुत जरूरी छ क्यूंकि आजकल की दुनिया म हम प्रौद्योगिकी कु इस्तेमाल बहुत ज्यादा करदो और ते म हमारू पुरू शरीर, पुरु दिमाग सब कुछ उलझू रेह्ंदू। जैसी हमरू मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होनदु। ये का खातिर हमूक ते सी बाहर निकलूं चेंदू, थोड़ा एक्सरसाइज और लोगो गैल बात करी चेन्दी, थोड़ा बाहर कु वातावरण देखयू चेन्दु जु बहुत जरूरी छ।